اورلګیت د اور لمبې د جوړولو لپاره ځانګړي کیمیاوي مواد لري. کله چې د اورلګیت سر پر خشنه سطحه ووهل شي، دا مواد د رګیدو له امله تودوخه پیدا کوي. دا تودوخه د اورلګیت سر بلي، او له هغه ځایه لمبه جوړېږي.